ʻO ka inu kī ʻana kekahi loina o ka ʻāina o ke Aupuni Mōʻī Hui Pū ʻIa. Ua inu kī ka poʻe no ka mea he <lengthening of word> wā ia e launa ai ka poʻe. Ke loaʻa nā pilikia a i ʻole makemake e walaʻau, hoʻomehana ʻia ka wai ma ka ipuhao a leila hana ʻia he pola kī, a inu kī ka poʻe i mea e walaʻau ai kekahi me kekahi.